Nuqa kawsiani allinta puriaspa mikhunatapis allinta mikhukuni chaymantapas puñuni mana nishutachu llakikuni.

<noise> Autoridadkuna allin ruwasqanmanta, sutin Silvestre, paykuna allinta llank'anku chaymantapas Huaman Tapara, huk Héroe Nacional nisqa, paykuna allinta Ñuñoa llaqtata rikch'arichinku qawarichinkupas kunan kama. <noise>